Güenu, ya qu'estamus a palral d'idiomas pos venga: l'estremeñu, el gallegu, el vascu, el catalán, l'aragonés, el castillanu, l'inglés, francés, alemán, italianu, portugués, chinu, arabi, russu, japonés, hindi, corianu, turcu, olandés, suecu, noruegu, frisiu, tagalu,... a, i la fala, el mirandés i l'asturianu.